إذا رجعت لأسبوع لورا فأكيد أكيد هغير من قراراتي اللي أنا أخدتها بشكل خطأ بس أكيد انا اتعلمت وهغير من كل القرارات دي وممكن كمان أكمل الأسبوع بشكل صحي أكتر ب <hesitation> بإني آخد قرارات بشكل <hesitation> يعني فيها حكمة أكتر وده طبعا بيساعد علشان تطور المستقبل وتطور العقل وكل النواحي